Cudiau qu'ain bichejus i, comu izía agüela, tós sirvin pa algu. Pos, ave, las palomitas, las abexas, las hormigas, las moscas, los avuelus, los rallus, los langostus, las chinchis, las termitas, los cavallus-volaoris, los fínfanus, las triças, las tranquitesas, las caracolinas,...